Sohõ tondi no ni ga ba ka kaarum, sohõ da tondo din man'na kaaru ka windi ya harai ni si du naŋkaŋ ni bisa koy kuma tondo tondi kuuku no. Sohõ mate no ni ga ba ka te ka tondo wo sola kaŋ ni ga kaaru ka windi ya harai? Toh tondo din kaaru a boŋ za kaŋ tondi kuuku no a sinda di yaŋ do, din nin taamey ka ma bay dirau kan ni ga te ka'koy beene tondo boŋ moso-moso ni ga dira ni ga fulanzam ni ga dira ni ga moso-moso ni ga dira ni ga fulanzam kala ni ma tondo kaarum. Da ni na tondo kaarum ka'koy beene ni gwaro ni fulanzam ma tun Kay toh so da ni kaarum tondo boŋ kaldai ni zumbu ya harai. Toh din kaarum, tondo mo ga kuu no hanfo zumbuyaŋ mo gway no fa din kway zumbuyaŋ do zama din si waani haŋfo zumbuyaŋ do gway no. Din man hagway ma tansi ka'kaŋ ka di boney toh ni di amma diŋga waani ka dira moso-moso ka zumbu tondo boŋ naŋkaŋ tondi go ma te moso-moso ga din to a do min cay sarku tuuri ɲya ɲyay ga yaadin boŋ no kala ni ma zumbu. Din zumbu hala ni ga zumbu ni ga dira ni ga fulanzam ni ga dira ni ga fulanzam kala nga mo ni ma zumbu. Din zumbu dole no ni ga dira ni ga funsu no zama tondi kaarumi, manci zaŋka wane no kala din dubara ga din ga no ga tondo kaarum ka zumbu zama a gway a ga dooru no manci haykulu no ga waani a haraka, zama a ga dooru no.